Pasoka patalogno zany mampiasa fera fera charbon ato mbola tsisy courant firy edy e, ia anao afaka mitondra fera misy charbon regny atao tsy de mamay loàtra edy fa atao amle tegna lera, tsy mandoro lambanao le fera avakeo kony raha ataon'ny amin'ny ville akagny misy courant akagny anao mampiasa fera misy courant regny ilegna amze mahamety azy arakakaraka ny hatevin'ny lambanao de pasohigny tsara avalogny magnanjegny.